உணவை சேமித்து வைப்பதன் மூலமும், கூடு கட்டுவதன் மூலமும், எடையை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அணில்கள் குளிர்காலத்திற்கு தயாராகின்றன. அவை உறக்கநிலையில் செல்லாது, மாறாக அவற்றின் உடல் வெப்பநிலை, இதயத் துடிப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை மெதுவாக்கும் ஒரு டார்பிட் நிலையில் நுழைகின்றன. குளிர்கால உணவு பல வடிவங்களில் வருகிறது. அவை புதைக்கப்பட்ட கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளை தோண்டி எடுக்க அனுமதிக்கும் மிக கூர்மையான வாசனை உணர்வைக் கொண்டிருந்தாலும், அவை மொட்டுகள் மற்றும் பட்டைகளையும் சாப்பிடுகின்றன. உறைந்த பழங்களை அவர்கள் கண்டுபிடித்தால், அவர்கள் நிச்சயமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். மாதங்கள் வரை, சிறிய பாலூட்டிகள் எதையும் சாப்பிடவோ குடிக்கவோ மாட்டார்கள் - இப்போது விஞ்ஞானிகள் அதை எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதை அறிவார்கள்.